Alura, la carn për gl'hamburger a ven macinà e pöi t'la z-gnache ëndrinta a ün afè aposta e t'la faze rutunda